Egbi were ngam ne-egbi gaha egbi were njeˈovun nine nideme íwah. gaje niuuneme nidem iwah weh nde afere-ferene nnimivi taneme. ninmivi-taneme. igame igon. nikume iuu tanneme ukumo îuuˈsunome inad nne íwah wo echi. nitai ninuk may je ushinine anytime wo abe yen nne abe nna ashin abe na fu ken índe. abah vu ken nde abe animaba abigne. aniba abígne. animaba abigne îrem mne mene mmang ídem uket den abe îshigug. mboí ren abe abe pkor-kpork d wune beh agat îye. omin abay wo ni yebe agat musu eigaha nna nigam mme înâp ínap abe yenne. nitad beme-mme abbah fu mma. nitad-beme-meme abah fu mma agobine mme ibin